Tufuriwǝ wǝǝ vǝ́ yurǝ we lǝ lɨ lǝ̈ gonu wǝǝ wǝ́ pɨ lǝ́ fɨ tufuriu pɨ fuŋ wǝ́ mɨŋ lǝǝ lɨ wǝǝ oturu ǝ lǝ fɨ juroŋrǝ o lo fuŋ o turu o lo toolu la wɛ ko wǝǝ oturu a lóo poŋ ayɩrɩ.